المكان الي ما زرته لكن ودي ازوره اهو برج بيزا في ايطاليا لانه وايد ناس اعرفهم راحوا مناك ويعني كل الرفيوز مالهم انه كان وايد حلو حتى المطاعم الي صوبه فيعني خاطري اروح هناك في يوم من الأيام